ⵏⴰⴽⴻ ⵏⵔⴻⴰⵡⴰⵔⵉⵇ, ⴷⵀⴰⵇⵇ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ ⴷⴷⵓⵔⴷ,. ⴱⴰⵙⵀⵉ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙ ⵏⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ ⵢⴰoⴽⴻⵉⵏ,. ⵢⴰⴷ ⵜⴷⵉⴷⴷⴰⵇⵏⵡⴰ,. ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ. ⵍⵀⴰⵇⴰⴷ ⴱⵏⵉⵙⴱⴰⵍⵉⵢⴰ,. ⵡⴼⴰⴷⴷⵉ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ. ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⴷⵀⴰⵇⵜⵎ. ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⵍⵀⴰⵇⴰⵙⵏ ⵎⴰⵙⴻⴻⵔ.